जो थिला गारी रहनी, वो को टायर बहुत पावर्फुल रहा है। क्यों? <noise> कि जब कैमी समान आयो गारी गोड़ा में, आपन उठे इने न थिला गारी में रखियो। अब असोचे कि थिला गारी में, ऐसे भाई का लिजानू है। तके देखे, हाट गली जाओ। तापन उठे धखे और धिले धिले गारी पर धखे लिजामांगा। फिर कहते हैं, बही आई एक पोटलो इने दुकान पर उतारता। एक पोटलो उनी दुकान पर उतारता। न असो पोका होने के बाद काई रहे, फची थिला गारी हलकी हो जाए। फची थिला गारी हलकी हो जाए। पचो का माल भरे। असा करदस काई रहे एक दूसरे का।